Koa boaka amy hevitrinakà edy, raha maniry àby io tsy maharen̈y marary e, esy. Fôtony irô io baka, ia, raha man̈a- man̈a- ma- man̈anain̈y fo ndreky irô fa ten̈a ny tsy haiko tsara araiky zen̈y e. Karà zen̈y fo hevitrinakà.